﻿Kua situacion amope, oimeyave kia yande mboinvita, jare ikirei okaru yande ndie yave, cena oipotague yae <hesitation> erei se, seatei aja oimeramo mbae <hesitation> ayapo vaera, ani oimeramo seatei aë, se ambombeuta supe opaete mboromboete, jare <hesitation> äpo ayemombeu vaera supe mbae jeko peguako seatei ajava, noes que se amborrechaza, sino que, oimeramo mbae ayapo ma ikavigue jare irüara peguara aeya